Men nonushta uchun kechki ovqatni afzal ko'raman, chunki bu tajribani yangilaydi. Kechki ovqatning boy lazzatlari nonushta uchun kutilmagan quvonch keltiradi, shu sababli, men nonushta uchun kechki ovqatni afzal ko'raman.